Kodi io kidi kidi ñu'u ja dava'a ta to'o vaaxi dikode de suaan ja kundo'odondo ku ndiuchindo a ku <hesitation> comidando kidi ñu'u kuxi di io ja kuexi te io ja na'anu iotiuku ja nani cazuela xe'en nani jiaa te di nuaa dakeendo dava'ando in ndivi chun a kando'odondo ku ndiuchindo kodaadi meeni ñu'u kuxi ia te daava'ana'a daachi'i odexi tedi vajde jo dikode io ja kiti nu'u kidi io xe'en io ndiaa ja ku xeetni'iñundo ja kaandodondo ku comidando te nuun ma'a te nuun lu'uliu a lu'lua kodi io xe'en tiuku ndiaa jiaa dajdi ñu'u kidi suaa ku janaandi'i ja kueetniiñundo te nani kidi io xe'é suaá taja naandi'i ñu'u kidi ja vaá ku kiidindo a ku la'a liirru daava'ade ja nee ko ndiaá ja ku dajdi meenni ñu'u kidi ku nandii' ja kuáa tajkidindo.